Më shumë gjegjem musica mentri çë jec me makinën, audiolibre ngë ndutu kam gjegjur kurrë, vetëm një herëmë duket e pran inveci kur qell makinën njatrë shurbes çë më kapitar të bunj ë të gjegjem podcast, podcast te ku flasjën, qaqararjën però jo audiolibri.